Mo ummii e mo yeeyeena, mo raari fuuna, mo raari fommbina, mo heɓtaayi ko laaɓi mo anndaa to mo woni, mo fukkitii mo yi'i ɗum waɗataako, mo ummii mo fuɗɗi yahdu, mi ummanii dammbugal, nde mo yahi mo wurtii, mo fottie mawniiko ammaa mo anndaa-mo, mo waɗi ka ƴamuki-mo. ''To mi woni''?